﻿Nikirugiirra, obunkuba ntamanyire kuziha, nimbaanza ninyekaguza habwokuba esaaha yoona eryaato <hesitation> nirisobola kwehindura rikesanga mumaizi kandi ntakumanya kuziha. <hesitation> norugendo nkujya kutambula nimbaanza kumanya nirwinganaki, kakuba ruba rureihire, nintwaarayo entanda yange eyindaakozesa murugendo oru, haryaato.